Ny zava-dehibe tokony fantarina momba ny olona ray alohan'ny hanambadiana azy a de ny fiaviany, ny ray aman-dreniny, ny fianarana vitany, ny asa aman-draharaha zay ataony, ary ao ihany koa ny fianakaviana zay nipoirany.